ñaa sa´aku yo´hua yu´u yo´ra kua´n ña tyaru ra kua ña vivi ra kua´n ña u´va ra ñakua kunti kutuso´a yu´u yo satyu ika´ra ikara intuba itu tii ka´en ku tikuxi kuatyi peli ka tika kuru ityitu síaa nu´u yo ta´ña sahua taru taru ikuu´n in tata´n na katye tyi tata´n kuña kuu ña kuu kayo kuu pasta dental kana sia´so ñaku mee ra ña tatu´n tata´n hua nakatye nityi tata hua kuu ña nùù ña kutyi yu´e ka´ra sa ntika yo kutyi yu´yo tyi ta´ru kutyi yu´u yo tani kuna ntasani ra tasa kaa mi yu´u na nira atyo ñaa ni koni kita na´a na n´u na sina só ñaku viti ra yaa ña ya tata´n kutyi yu´u yo yaa tata´n tava na kuu ñaa kuu´n ti kuu tu kitili ka ra tava iku ntaka ri kuu´ri yu´u anima tyi taru na ntakari kuu´ri yu´u anima´e ra ñaka hua satakueri yu´u anima´e tyo ntika yo kutyi yu´u yo viti viti ya tata´n tyi ta tata´n hua tyi sianintia ña kuu kitil ha tava ni kuu ntaka ri Kuri yu´u anima yo